Ziravor turlariga: Qora murch, tuz, zira, dolchin, muskat yong‘og‘i, vanil, chili, koriander, chinnigul, kardamom, saftron, paprika, kukuruz yog‘i, qizil murch qayla kabilar kiradi.